जिम बेमो रांग किमो कसरत लन्नो मजाओन घ जिम बेइमो ओबोल चलतेक। क्युकी किमो ता कबी कबी आल्स ले बोदि बछया, अः बिस्त्रो सरशिम लय मोनांग मा क्रागिगया, मगेर घ जिम बेइमो ए ध्यारु रुटीन निम, घ हुड़वा बियोबो कसरात लानो पसन्द लन्तोक। क्युकी हुड़वा मशीनो लय निजय, चिको पशोग आंग पूरा बोदि एकसरसाइज हाचिम सकेतो, ए ए मसलू एकसरसाइज हाचिम सकेतो, चाय मसाल डेवलप हाचिम सकेतो। दू आंग देयांग ही ओबोल हाचो, होडु टंगेस्त घ जिम बेइमो पसन्द लन्तोक। हन्न संडा जिमु खर्चा निजय बेइमो तंगमो टंगेस्त, आई हुड़वा जिमु फीस ले निगया। होडो फीस रानो हानम ता घ जिम बेइमो पसन्द लन्तोक, अगर घ रानो मंहन ता किमो कसरत लन्नो कोशिश लन्तोक।